Minen kaa ɗo amen ɗo mantilaton min ngujata hen, walla duu yoggaaɓe ana ngulna njaareendi ɗabba hen. jonkaa, homo fuu ko woowi tan. Ko annduɗaa aɗe woowi waɗde so kewtaa hoore maa fu, <hesitation> non nii ngollirtaa. So wanaa ɗun woɓɓe kaseŋ ana ngollira bulanga.